Mut a héli i sayba Mbombog, A yé ndugi mut nu ba eeh a ntéba ni Hilôlômb. Hala wee a yé libak li suhul-nyuu. A bak a ban-ga libak li mut nu a nkot ; nu a nti lisuni. Imbus hanaano, a yé mut nu a yé le litén jéé li ntep, le a telep bo nn kiki nkene wap.

Nsañ-mbay a nlama ba mut nu a nti nyemede ndun ni ngôô le a tééda lihaa jéé. Inyu hala nyen a nlama ba mut bôlô. A nlama ba mut nu a ñemble ; a nlama ba mut nu a nkot, a nlama ba mut nu a nsunus. A nlama ba mut nu a yé le eeh a yé a nyogol bé joo ikédé mam momasôna.

Muda a yé kila le a nje bé nyoo. Maliga le ilen ini, eeh bôt bape to le bôda bape ba ntéñés ijam li. Ndi di nla hégda le, kiki nyoo i yé béba i nuga i i nti nyemb. Jon ba biboñ le muda a béna bañ yo. Itiga le i lémél nye, bebek a kahal ke yo i nsômbi, to le a tehe yo, a ke a kahal pude. Jon me téh itehe wem, bebek ikila i ha nyen hi i nlôl.

Um Nyobe a nsébla le Mpôdôl inyu le nguy i bitiba nye ni loñ. Makiñ ma bitiba nye le a bôñ a boñ mam i ño u loñ, a pôdôl bo, a kena bo. Ha, di ma jôp i jam li mbañ ba nsébél politik. Nyen a bé'é nkena nn nlôñ ba nsébél le UPC. A bike a bol letee ni i Amérka inyu ikaa mam ma kunde i Kamerun.

I Mbog yés, hikok hi gwéé, di yé le di kal le ilen ini malémbél m'ma. Bape ba nlamb hyo ni nsugi, ba ha bé hiônde. Ba édge gwom kiki bo maôñ. Ndi ilen ini, bape ba yé ba lamb hyo i nsugi ndi ba kônde bo hiô hiônde mu. Inyu maloñ mape eeh Tônd ba nlamb ihap ni hiônde. Ngélé iyoge ihogi ba ñéde bombo. Eey, nyoo ipes i Bamenda ba nsébél le Eru. Ipes i Bakeya nyoo ba séblak le Koko.

Maselna ipôla yi i nkoñ ni i sukulu i yé le, yi i nkoñ i yé jam mam u ntehe, mam u ntehe bôt ba m'boñ yak we u n'nigilege ; mam u ñemble, u téédaga mm i pañ yoñ. Ndi yi i sukulu i yé yi i yé le i yé i bôga, i kodok ki jôga li bôt to le jôga li boonge ; i ban-ga bakena ; i ti i tibga ki mbôgi. Ndi ki yi i nkoñ yo i ntiba bé mbôgi.

Basaa ba nsébla le ibañan-bon-ba-Job, me nhégda le hala a yé inyu le, ikédé Mbog Basaa, ba nkal le Basaa ba nlôl i Egyptô. Nyoo ni i Egyptô, nn ñane nkeñi ba bé sébél Pharaô, a bé'é mut nu a bé nehna le lihaa jéé li nlôl yak Job. Nn Job nyen a bé'é nye iwéé isañ. Kiki Basaa ba nkal ni le ba nlôl nyoo, me nhégda le jon ba nhégda le yak lihaa ni Pharaô, ba bé'é ; wee yak bo ba yé bon ba Job.

Ihyandi hini le pom-tone hi ñémba ni manjel m'ma. Ba nla amb nye, to le ba nla amb hyo lôñni eeh kop. I ban-ga man kôbôl nyono. Ikop i, ba ntéé yo tjép. Ba nkôñe bé yo. Pom-tone a nla ki émba lôñni nseleñ u kop, u ba nhénde i bee i hyandi.

Nsugi u nlémba i nya ini le, u ntoñ bitôñ ; bitôñ bi yé ngandak i mintén. Ingéda u ntoñ ni bitôñ, u ntéé gwo i juu, bi tibil bel longe. Imbus bi m'bel, u éde gwo i ntjobo, u tét gwo, bi tomb ; bi ti nyaa. Inyaa i yon u ñéde i hibee, to i saspan ni malép. U yoñ baene, ndi u kahal baa nsugi.

Afrika i bé yi ane i makiñ, inyu le makidik ma bé yôña bé le nn jôga li ma mm mbok, to le jôga li matunga ma mbok. Makidik ma bé yôña bé le mut wada, ndi ba bé'é ba kot bôt, kiki bo jimb ; ba badak hiki mut ; hiki mut a lôlak i ngim ndap. Ha nyen ba bé'é ba nyoñ makidik ha, ma n'neebana lôñni bo bôt bobasôna, inyu le bobasôna bon ba n'yoñ mo.

Bikey bi nkek yi len, hala a yé le a kôhna bés woñi. Ndi itehe wem, hala a yé longe i jam. Inyu le key i n'yiha bé mut. Ndi key i nhôla we ihoo yônôs ngim i minson i bak le i yoñ we ngéda ; bebek i ba bé to euh, i hoy bé iboñ lôñni yi i mut binam. Jon key i nhôla nhôlga, i n'yiha bé mut.

Indéé lihep li ngwel we i mbay, le u gwéé bé bie bi nkana, u nla pom kôgmot, u ha yo i malép. Imbus ndék ngéda, u baa imalép ma, u nyo. Njel ipe i yé ki le ba nla boñ we m'buma ; ba nket bikay gwokigwo, ba ha i hibee, ba téé. Imbus ba hô we langat ni bie ndi ba yibil, imbu u u tulak we.

Ñwom mi nséla ni bikék. Di gwéé ñwom mi sép. Ñwom mi sép mini mi yé le bo majtel ; ñwom mi sép mi yé njee hiô njeek hiônde ; ñwom mi sép ki mimpe ba m'bel bo makondo. Di gwéé njéba, di ban-ga bo hiyôn. Di gwéé ki mintaba mi mi yé le ñwo mi nla séla to imbe ngéda i mbaa lép.

Gwambe bi yé linyôla maok ma maén ntôñ. Hala wee, ingéda di yé imambay més, mut wada a nla ba le nyen a ñeñ maok ; to le ba bak ngandak i bôt,, ndi hiki mut a nlona hibôbôy hyéé a ñeñ ; di kodba ntôñ, di nyo mo. Bôt ba nla lo ni mambay map, ba kodba inyu inyôla maok.

Hop won u nhôla mut inôgla lôñni bôt ba loñ yéé. Hop won u gwéé ki biniigana bi Mbog. Hop won mut a m'bôñôl minyaô, to minjôha. Jon liyi hop u loñ li yé liyi liba ngwélés mut iloñ i.

Itison me me nlôôha nga gwés nn munu i loñ i Kamerun, i yé tison i Kribi. Inyu le kii, inyu le tuye a yé nyo'o. A nti longe i mbebi. Ingéda u yé i mbaa tuye. Bilonge bi tjobi bi yé ki nyo'o, to hala le di yé diye. Ndi me Kribi nyen nye a nlôôha lémél me ngandak.

Lisetôt bé jon li nse tôk. Hala a nkobla le ngandak ngadba bé yon i m'boñ mam. U nla bana nga jôy likeñi, ndi ijôy li li hôla bé we iboñ imam ma m'béda. Li jôy joñ li hôla bé we iboñ imam hala a nkobla. Jon lisetôt li jon li nse bé tôk. Hala nyen ijam li li nkobla.

Iniñ i mut binam, imam ma yé nye nseñ ma yé le, a oñ ndap ; a bii ñwaa, a gwal bon ; a n'néñés bo, a tééda basañ. Iba le bo u n'yônôs imam ma iniñ i mut binam, wee u nsal bôlô yoñ i m'béda kiki mut binam.

Ntiik liemb li yé. Inyu le di ntéé hala ingim i makon i yé le bôt ba nkon, ba la bé kena mo i dokta. To u nkena i dookta u mbôôp bé. Mape mu ma tinak nyemb. Liemb li yé inyu le gwom kiki bo ségmis bi yé. Ba nkena we i léb-liemb, ba tibil we u mbôôp. Minsoñ mi yé, hu i bak. Igwom bi gwobisôna bi yé gwom bi liemb.

Hala. Inyu iamb tutu, ba ñamb bé tutu wada. Tutu a yé mpan u batutu. U nkap lipan ngélé iba ni ngayi. Man lipénd nu, le binuga bi bana bé litagbene. Ndi u yoñ ñwaghe ni ngas. U hôt ngas. U m'bii nye mm, ñwemel hana ipes nn hyandi hyomede hi yé. Iba le nuga i nlo ndigi i ha ño, i ngwia.

Iñyu itjo ntjobo, u nlama bana i e ini le m'béa. Ba m'bañ ntjobo naano ni bie bipe ndi m'béa nyen ba m'bôñôl. U kông m'béa munu i pañ, u héya ñye puba i koo. A yégle kôyôp. U boñ ñye kiki libôndô. Imbus u tjo mu i kédé, le i homa ba nhél bitôñ, ni ntidil u ntjobo. Hala ñyen ba m'bañ ntjobo. Doñ u nlama bana bipômôl. U mpom ñye munu i mapañ kiki bo libôndô. U bo u boñ lipondo mu i ñem-kédé. Ipes ba ba ntibil bitôñ, to le kwem.

Mut kôba a nkal le ba nkéndél bé mbôl i hyangaa inyu iniiga lana le, mam momasô mon ba mpot bé i bamba. Ngim i mam u nlama sôô yo. Ngim i mahindi ma kédé ndap, u nlama buuda yo. We ni manyuñ ni nla tégbaha ngim jam i unbaha bé. Ndi ni ta bé nyégasaga i ke ipôdôl yo i ti i bôt. Jon ba nkélél le ba nkéndél bé mbôl i hiangaa.

Mahôla ma m'bôk bé bak, hala a nkobla le ingéda mut a nlo ihôla we bôlô, u tjiile bañ nye yo, le we u hôô moo i tôl le nyen a salak. Yom a nlo a yé we nhôla. A nlo ndigi le a hôla we. Ndi a nlo bé isal bôlô i we u nlama sal. Jon ba nkélél le mahôla ma m'bôk bé bak. U lep bañ bak wee inyu le nhôla wem a nlo.

Insômbi me nlôôha yi u yé nsômbi u kôh-hisi. Me n'yi le ingéda u nke i nsômbi u kôy-hisi, kôy-hisi i n'niñ i kédé ñwii. U nlama le u tém iñwii u. Ndi inwaa u ntém iñwii u, u ñé ndugi mbok yosôna, inyu le kôy-hisi i gwéé mangus. Iboñ le to kôy-hisi i mpémél imbe ngus, tehe nye nuu a mpam hay. Imbus u nla bana hida, inyu le u nla bé tém ñwii wonsôna. U nlama bana hyé hyéé ni makalak ni hida. U pep, u pep, u pep. Kôy-hisi i pam. I nla pémél to imbe ngus. Le ngwo ii gwel, le wemede u bép yo kék, i wo.

Inyu iboñ sambô i mala, u n'yéñ m'bôñ. Ingéda u u nsude ingéda u u nkahal sude, u ke u téé m'bôñ i lép. U ntéé bé m'bôñ i ñemkédé u lép, u ntéé m'bôñ i mambaa ma malép, inyu le mala ma mpam nyo'o i lo toñ bijek. Ingéda ngeñ nn iba i ntagbe, u lo'o u hes m'bôñ woñ u ntéé. M'bôñ nu u yé u téñ munu i kék, u ôm mu i lép ; ba nsébél le ba ntéé m'bôñ. U nla hes hala ingim u to ngélé iba to ngélé iaa.

Inyu ilamb nkoo-hiônde, u m'bol hiônde, u wañ hyo. Ngandak hiônde. U wañ hyo. U kok hyo hi tomb longelonge. Imbus u téé malép i juu. Jôga li malép ma nlék. U héya imalép ma u yek ndék. U ha a u ha hiônde hyoñ mu ni bas, ni hilôba. U kahal bôô, u kahal bôô, u kahal bôô. Ingéda u ntehe le a nl a nla let, u kônde ndék i malép letee a bôdôl ti môô wemede u tehe naano a m'bel longelonge.

Maange wanda a nlama ti bôt béé ba bisu lipém. Kiki bo hihéga, iba le a yé i ti, ndi a tehe m'mañ u mut u njôp, a nlama telep, a ti nye yééne. Iba le a nlo a koba le bôt ba yii, a nlama yéga bo ni bibégés, ni lipém jolisôna. A nlama bé bada hop to laa to laa i ti i bôt.

Lop i matôs. Inyu ilop matôs, u nlama bana ñgwas-nlop ni inkôô ini le kriñ, ni hameçon. Ñgwas-nlop, ni nlop womede. U nke nga, téntén tutu kekela ingéda matôs ma yé ngi je. U bôdôl lop. U ntém bijél gwoñ. To le u yoñ bijél i kakao, to le kade nyen u nlôbôl. U leñek nlop. Ingéda litôs li n'nimbil we, yak we u u n'nup ngélé yada. U ha gwo i nsak-matôs.

Ikolbaha ni makidik ma BaMbombog, man Basaa, mulôm nyensô i loñ Basaa, a yé kunde i telep Mbombog. Ndi u nla telebene injel ini le lihaa joñ jon li nsul we, to le u yé i ndaye, i lihaa li Mbog ; le isoñ a bé'éna Bot i Mbog ndi a yigile we yo. To le lihaa joñ li nti we. Ha iba le u bak bé i lihaa li Mbog, ba nsébél hala le u nke u was ntjep u Mbog. Yak we u njôbna Mbog i lihaa joñ.

Masin ma bikwo i mbay i Séga i dilo 20 di ñwii, 21 di sôñ biôôm, i ñwiii 2016 inyu le, nloñ, nlanga u nloñ u nyodi i Yaônde u lok i Duala, u bé'é nkidik, u bé tagbe bé. Ngandak i bôt i ke i yoñ ma masin ma. Ba kônde bikak. Ndi iñwet a bé luk mo, a a lôô ni ike ngwéé. A hôya le a bééga ngandak i bôt ni ngandak i bikak. Indoñol bés di n'yi mu ijam li, yo i.

Inyu ilamb nsugi u nlama bana bilonge bi bitôñ bi bi yé lihélé. U téé ibitôñ bi i juu. Ingéda bi m'bel, u tét gwo i ntjobo. U hôô nsugi ni baene ni malép. Nsugi woñ u nlama le u édék ndék. U nlama bé ba hôha i nsugi. U édék ndék. imbus mu i nsugi u, u kônde hiomi ; bo ndék mbôngôô ; bo hilôba ni bas, téntén. U ha iyom i nke mu i nsugi kiki bo paga, to le nuga, kiki bo hiséé, kiki bo nyik. Hala ni.

Sôñnasôñna Ngog-Lituba a yé nga ndigi mahoñol ma ngadla, ngadla i Lôk-Pada. Inyu le mbay Ngog-Lituba, to le Ngog-Lituba i yé yom i Mbog ; jam li Mbog li. BaMbombog bon mbay yap i. Ndi base i Katôlika, kiki ba gwéé lem le ba nkadal minkoñ ba kadlak biyimbne bikeñi, jon ba bike yak ikadal Ngog-Lituba. Ndi di gwéé ngôñ le BaMbombob ba kônde telep mu ijam li inyu boñ le Ngog-Lituba a ba ndigi jam li Mbog. Li m'bénge bé base. Ngog-Lituba i m'bénge bé base.

Njibngañ, i mahoñol mem, i yé béba i mbebi i yé i lô i lôl mut binam. I nla lôl nye to i ligwééne. To le bôt bon ba ba, ba lona nye yo i nyuu. A yé kiki yom i libua. Mam ma jiibe, mam ma liemb. Ba m'boñ le mam moñ ma nke bé. Bebek i nla nga ki gwel we, i ké'e i kena we ipam letee ni i nyemb. Njibngañ i yé béba i nyuu. Béba i nyuu le ba nla boñ ba nla tam we. Ba kôp we njibngañ i nyuu. Mam moñ ma ke ha bé i njel i téé sép.

Ba ñémbél siga i ntjep u e. U ñôm ñwaghe nyono i si, u u ñwaghe u u ke'e nga ni letee, lôñni u njtep u e, téntén intjep unu ba nsébél le libôye, inyu le mu nyen paa i nhôm ngandak. Ingéda u n'nunge ni, yak u u ñom ñwaghe u eeh u kena wo nyoo i ngii e, ndi u tén nn ngas, u yék lipondo mu le ingéda paa i nlo ngandigi paa i jôp, i ngwia. Doñ siga ba ñôm ba ñémbél siga i ngii e.

Bakana ba bé ôñôl mandap i ngii i dikôa, inyu le ba bé tehe bomede kiki bôt le ba yé ikat minkoñ. Ingéda mut a nkat nkoñ homa, a jimbe ngim mbok, i m'béda le a ke'e a ôñôl ndap i ngii hikôa, inyu boñ le a béngege makas ma mbok momasôna, a pôôbege ki yo i ye le kii i yé le i ntagbe. Iba le yak mut a njôp i nkoñ, a yi le mut a njôp i nkoñ. Hala nyen ba bé ôñôl i ngii i dikôa.

Inyu ilamb hikok, u nlama ndugi hee hikok homede. U téé bitôñ i juu. U u tét gwo, u hôô nsugi. Ingéda nsugi u m'bôdôl pél, u ha hikok mu. Imbus u ha bini gwom bipe, kiki bo hiomi, hiônde, bipaga, lôñni nuga. Hikok hyoñ, u ñwas hyo hi pél longe, letee u tehe le hikok i m'bél ndi u ti hyo bôt. Bape ki ba nlamb hikok lôñni ngond, ibet ba ngwés.

Basañ ba n'niiga bé bon hop basaa, hala a ta bé longe i jam. Inyu le mut a nla ndigi yi bok niñ yéé nyemedemede, iba le bo a mpot hop wéé u libéé, hop u basañ béé. Iba le bo u nla bok niñ yoñ, hala nyen a nhôla we le yak we u bok niñ i Mbog yoñ i mbay yoñ. Mahol mo ki mo ma nla bé ba iba le bo bôt ba mpot bé mahop ma mbay yap.

Inyu ilamb koo, u nlama bana koo to itan, inyu iboñ le i pat we. U ntéé yo. U jôa yo lôñni hipuma hi mbele, inyu iboñ le likeñ lingeñ jéé jolisôna li nyodi. Ingéda u m'mal jôa, naano ni, u nla téé môô moñ i juu, u wañ bikule. U wañ koo. Ha wee u nsômbôl lamb mbôngôô koo. Ndi u nla ki lamb koo i mbôngôô-nsugi. Yak hala a yé longe.

Nyañ-mbay a nlama le kiki jam li bisu, a yi tôñ nlô-wéé ni tôngôl nye. Mam ma n'yônôs m'ma, a n'néñés bon béé kiki i m'béda. A tinak bo bijek ni maéba malam, iboñ le ibon ba, yaani ni nomaa, ba ba bôt ba binam. Nyañ-mbay a nlama ki ba mut nu a yé le a ntat mbay yéé. Téntén ingéda nsañ-mbay a ta bé ha. Mut a nlama bé lo i njel ilo iyubda nye mbay ingéda a yé ha. Nyañ-mbay a nlama ha ngaa inyu boñ le ndutu i jôp bañ nye i lihaa jéé.

Inyu ilegel manwin, ilo ngobi-hop i bakana i nlo, basañ bés ba bé'é le ba ñom boonge ba makôô mahooga, ba nke ngwéé ilegel manwin. Ndi kiki hala a bé'é a ba ndutu le u nla om maange hala, maange a a lo'o ha bé, ba bé bôñôl ni hikuu. Mut a nlémle hikuu, inyu iañle manyañ le lok, pos i maok i yé hana, hikut hi maok hi yé. Mut a nlémle hikuu inyu ikal le maéa ma nkwo. Mut a nlémle hikuu nga ndigi to inyu iyéga lôk-isañ. Hala nyen basañ bés ba bé kwel.

Ipôla niñ i kôba ni niñ i len, maselna ma yé ngandak, ndi tôbôtôbô, bôt ba kôba ba bé niñ ngandak lôñni lipan, lôñni Mbog yap. Bôt ba len ba n'niñ ngandak ni bikey, ni gwom bi bi yé le ba m'béñél mu i bikey gwap bi. Niñ i kôba i bé'é ki le, hiki mut a bé'é a yii i mbay yéé, hiki mut a podok hop wéé. Ibilen bini, maMbog ma mpôdna. Mut a n'yi ha bé njee a yé jee. Hiki mut a mpot hop u nunu. Ba hop u bakana u n'nay. Maselna ma.

Gwambe bi yé nleñ u mut a nléñél manyañ, ni mapide le nyoo kiki a nke, a nyo maok, téntén. Ingéda u n'nok mut le me nke i gwambe, wee me nke ipôdôs isém me nke ipôdôs ikaa, me n'yi le to kii i galeñek, me ganyo mbôndô maok nyoo len. Hala nyen ibuk ba nsébél le gwambe, i nkobla.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

Ililok li Mbog, nseñ u likil u yé le, mulôm a éba le imuda a nlo ibii a gwéé mahee. Ndi tôbôtôbô, likil li nhôla ki le imut nu ba n'yoñ, yak man mulôm ha i mbay i, a bôñôl inkus u, inyu ike iyoñ muda numpe, le a lo'o a yiha nu a yé le mulôm a n'yoñ. Hala nyen likil li ba, likil li ta ni bé nsema ; likil li ta bé nyunga.

Inyu iboñ le maloñ, matén ma Kamerun momasôna ma niñ ikédé nsañ, i m'béda le bijek bi bak inyu bôt bobasôna. Iba, i m'béda le jam li mbagla matén li m'mal. Mbagla matén i nla ndigi mal iba le bo bésbobasôna di nkahal nigil mahop. Hiki mu a nkahal nigil hop u manyañ, to hala kiki ma yé ngandak. Iba le u n'nigil mahop ma bilôk-bi-kéé, mut a nhoo habé yan man-isañ.

Bidokta bi nkal le di lôôha bañ je bombo hindéé inyu le, bombo i ta bé longe ngandak ingéda i nsoo mut i nyuu. Bombo i nti makon kiki bo kon ibakana i ba nsébél le diabet. Iba le u nlôôhe je bombo, ikon unu le diabet u ngwel we. Et i nla ungus we. U yiga helba ndigi nkunge.

Mam m'ma kiki maéba me nla kal nn babiina i kel libii jap. Ma yé ndigi, li bisu, gwéha. Ingéda gwéha i yé, mana mam momasôna ma n'noñ. Imbus gwéha, hônba. Inyu le bebek ni nla kenek, gwéha i minsôn, i m'mal. Ndi hônba yon i nla hôla bé le ni kena libii linan ni bisu. Hala wee gwéha ni hônba.

Bikila bi Mbog yés. Mut a nlalna bé ñôô ; mut a nsol bé to bép bagwal bé ; mut a nje bé nuga i Mbog kiki bo mbom, bo péé, nyetama ; bikila, mut a nyan bé loñ ; mut a nyan bé Bambombog.

I libak lini, mut binam nyek a yé kiki bini binuga bipe, ndi di n'yi bés bomede le binuga gwok bi njena gwonigwo. Njéé i nje hiséé. Hala nyen yak nyuu mut binam i m'bat nye le a je nuga inyu iboñ le a ba i niñ. Jon mut a nlama nol nuga, a je yo. Ndi nol u ôbôs u ta bé longe. Di kida ndigi ki bañ le nuga ni nuga inyu le u lôôha je nuga, yak makon ma ngwel we.

Iba le mut a yé i Makak, le a nsômbôl ke i Bôt-Makak, semkwep njel a yé nye le, a nsôs ndugi i Séga. Ingéda u nlo hana i Séga, u yoñ matôa ma bii we i Boumnyébél. U lela nlanga u nloñ. Ingéda u nlela nlanga u nloñ, u n'yoñ matôa, u kal le u nke i Bôt-Makak. Yimil i ta ha bé. Imatôa ma, ma m'bolna we ngélé yada i Bôt-Makak.